مشان إن أنت تثبت برنامج جديد علي الهاتف المحمول أول شي بتدخل علي المتجر متجر Play أو App Store علي حسب نوعية الهاتف ، ثم بتدخل علي خانة البحث و بتختار اسم البرنامج اللي تبيه بعدين تضغط علي تثبيت و بتنتظر لحين يحمل البرنامج و بعدين بيظهرلك علي الشاشة الرئيسية و بتبدأ في الاستعمال.